Ēyaha, éjaméén sén épuléén ara yo, bakuré baan ukuur yo mé. Eni usin so éwato wato muting, éni sijoow, so bépuléni.